نا عندي حوالي من سبع أزواج أحذية بالنسبة لل <hesitation> للقبعات عندي تلاتة أما النظارات الشمسية انا <hesitation> عندي ممكن اتنين بس لكن الكنادر وعندي سبعة.